לוכאן מומכן נזור אלמריח׳ ע׳יר שי אייאם, לאכנת אלרהלה כתתאח׳ד עאם כאמל, ראדי נפכּר מזיאן קבל מא נאח׳ד אלקראר מן ג׳יה אלתג׳ריבה, ראדי תכון פרידה ועג׳יבה נעיש חאג׳ה מא עומרני שפתהא, ולכן מן ג׳יה אוכ׳רא עאם כאמל בעיד עלא אלעאילה ולאצדקא ואלחיאת אליומיה ראדי יכון צעיב, ח׳אס אלוואחד יכון מסטעד נפסיא ווג׳סדיא להאד אלרהלה, אלא חסית בלקודרא ולאסתעדאד מומכן נמשי ואלא מא כנתש מסטעד מע׳דיש נמשי.